Reh wula mood qaqunaam lo que es la sí xqajehqa qiib' qak'aman cha algodón y alcohol qahojpan qa panaa la q'axariik wula mood qaqunaam si en caso de que qab'an janaj rasguño wula mood qachila y qaye'eem qa agua oxigenada reh chi b'an desinfectar riib' la herida y na y'eem qa lo que es la algodón luego después tah cha narila cha kiik' qa ye'eem qa juntz'ip sa pomada panaa o janaj sa gasa panaa reh wula mood je' la q'ax iik reh chi b'an aliviar riib' reh chi wii' junaj cura buena reh lo peet que hat tenmos que qanaam re' qa ye'eem qa agua oxigenada panaa reh ma cha ilcha lo que es la kiik' luego puede ser alcohol o agua oxigenada na naam eliminar y luego na ye'eem koon janaj sa pomada panaa luego ya wula cha sa pomada panaa naye'eem janaj sa gasa o janaj sa curita entonces are' rinaam mantener lo que es la k'ax iilk.